دال تیار کرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو گۄڈٕ تِم سٹرینرَس منٛز۔ اَمہِ پتہٕ تھٲوِو اَکھ کپ دالہٕ أکِس بٔڑِس بانَس منٛز اَکُہ /ز ٕ کپ آب سۭتۍ۔ اَنِو اَتھٕ، پتہٕ کٔرِو اَکہِ لَٹہِ تُلِتھ، لَگ بَگ پنٛدہ۔ وُہہ, مِنٹَن تام کٔرِو ڈوٗر تہٕ رَنُن۔ اصل پٲٹھۍ کْریو ڈرین۔